Akkaju-kajungngeng ero maderri metta monro akko kulkas e weddingngi biasa tahang lettuq samppuleng yareggi matau-taungeng yero wissengnge ya kaju-kajungeng tahangnge yenaritu akkajungeng terrung yero terrungnge nasengnge ko kampong <hesitation> terrung warna ungu yero warna ungu e naseng bua na deq na ga sala i yetu terrungnge ko warna ungu ni naseng tawwe ko kampong sibawa kolu we kolu we kolu we namo to siampuleng le taro ko kulkas e yareggi sembarang le taro taatto sibawa makanjaq toi ye akkaju-kajungengnge akkajungeng barelle cenning ye barelle cenningnge <noise> ri tanengngi biasa ko dareq e biasanna lettu i ta tellumpuleng nappa le paneng na yena barelle cenningnge maderri wi tawwe nakkibuarengngi perkedeleq na iyye perkedeleq e narekko yanre i malunraq makanjaq labeq apalaginna narekko le pasibawangngi nanre.